لو انا زارع في فترة بتاعت جفاف بحاول اوفر مويه احاول اوفر مصادر المياء بشكل كبير يعني حتي لواجيب مويه اخزنا أبني لي خزان واوفر فيهو المويه لي المحصول لأنو المحصول غالبا ح يبوظ كلو إذا مافي مويه فا إذا عندي قدره ممكن احفر بير اسقي بيها المحصول بتاعي او في بعض المحاصيل هي ممكن لمن تصل مرحلة معينة ممكن تقطعا وتنجض في المخازن إذا ده ممكن بعملو إذا ما ممكن بحاول بقدر الإمكان اوفر مويه المحاصيل بتاعي عشان ما تبوظ